ítrèbi ɔ̀kùɖɔɖɔ̀à si ɔku màa mo bu nyo, à nàáa tu ánìtréè bi màa à nà fɛ kà zí éènɔ̀ku ínɛ lèeè, àtu fè si bàáa za ya nɔ̀lɔɔwɛ à nà mi fe fènè ègà awu, blɛ̀ɛ ú nà zí awusi ú nà zá ma sòo nɔ̀lɔɔwɛ úni ɖí ítrébi ɔ̀kúɖɔɖɔ̀sia ba ɖɔ̀ɖɔ̀ iku wèe si awu, iku wèe màa àɖi iku jɔ̀à màa à nà mi tu fè si, ú náa kɔ ikle ani ówònì àbua màa ówó bo nyo ɔ̀gɔ̀ màaɖi iɖu tu màa bu fù ányi èle màawu à nà mi tu fè si awu ùŋle nàáa wa ɖe blɛ̀ɛ à nà mi tu fè si awu à nà fé ɖè ítrèbi li néènù, á nàáa to bɛ̀ɛɛ̀bɛ̀ɛ sú káɖi ítrèbi ɖèɖè ba tu fe si ítrèbi ɔ̀kúɖɔɖɔ̀siaà iku ma ɔwɔ fía ni ù ɖi iku ɖèééyi ànà mi tu fè si awu bà zá ya nɔlɔ siɔwɛ iku màa ɔwɔ bá bàni sonìà áɖì à nàá fe ka à nɔ bìàà, kele bìà nà mi bì kele bìà ù nàáa ya iku ma zi awu, bú nà kɔwɛ sú káyí ítrèbiɖèɖè ba ɖɔ̀ɖɔ̀si awu kíni ɔmì fía.